Qent të ftojën se të duan mirë se të qasen, se kërkojën karicje, tundjën bishtin e janë kuntent kur të shohjën, të qasen, fërkonen e fërkojën qimen te kti, qent janë të mirë, janë të but.